Xitoy madaniyati qadimiy tarix va boy an'analarga ega konfutsiylik kabi falsafiy oqimlar jamiyatga chuqur ta'sir qilgan an'anaviy bayramlari masalan bahor festivali va o'ziga hos oshxonasi bilan dunyoga mashxur.